Do vallira jogugo dereji ha babal gotel. jamde on chewdum mardum hunduko chewdum je be watata dum ha bandu dereeji ngam bidda dum ha bongoru ko ha bandu kataako ngam ta do'a.